Ту имрӯз хомӯш ҳастӣ. Ман дидaм, ки ту дар фикр фурӯ рафтаӣ, лекин чизе намегӯӣ. Ман туро мешиносам. Вақте ки ту хомӯш ҳастӣ, дар дили ту чизе мегузарад. Ман намехоҳам маҷбур кунам, ки ҳарф бизанӣ, агар омода набошӣ. Вале бидон, ки ман дар паҳлуи ту ҳастам ва омодаам, ки гӯш диҳам.